يوم كنت ألوم الحظ وما كنت افهم معنات انه انا المسؤول عن حظي و طبعًا مفهوم الرزق في الدين والالتزام والايمان انك كل شخص عنده رزق مكتوب ليه وعليه فقط السعي بدون التشكيك في تقدير رب العالمين لرزقه.